Moke tom'kiri me sime b'ra pono ponoye me ofori be bere pakaba tari pono pono ye me ofori saki awome alanga ȅmi so i ana bia i meni bala bala ba moku bari oko sime a i pono pono ye me oki te ina sin te inagbola ba. I obi so, i bari mu olominina b'ralala osuka na namie na tan te ke bu bia, pilla an jueme obi gua bo piki an ' an ju emi. I mu te-e in' idigi ba i ombie oki te i digi te pakar'e i oju pakar' e ougo a puma a b'ra in gbori iye na okwo te i an dogi mute ' i kpapu ma an' tonji gbor saki i ye so te ye so pele a. I piki aru bukulo te janga mu e jan ama mu-e an' sake oko-a bara aru i barkoti kiri mu 'a saki ama mangi-a sote doku weni i trere anie i mu lai, moku bar' oko-a, aru bote, i tomgbo finji gban finji bar' saki i mu har koti kiri late, anie mie bekin ' apu dogi bo wrer me ike wam' na B'ra sua wana p'ri piki <hesitation> moku kini iyi ba te be-be mie mie in bari oko ye- a ini ifuro pu te be- be mie mie in bari oko ye a ini ifuro pu te tubo me pakam bo ba anie bekina pu dogi bo wrer be in kan bekin diri moku a so alabia in a in a furo me pute tubo me pakam bote a inyo sra ba anie moku mia me bu ibi. I piki moku ye ye wa te bebe, moku kapa gban so, ye- emi teibari sassors ke kapa me pele te bar pele a ye-mi te ke mie ke-an ani ye gbor saki ano ye te kiri s'ra te i bari ibu bate yena kenni kiri weni-i, in bari oko ye-a i just nanga te in ke ye me ogbin e yene me so i an nanga te an gbin s'ra ipri ba i bari ye i boke ye ye weni ba ye nanga te ye nanga pela-a, in bari oko ye- a mi saki ye go goye i ye so-ai so in ye ke bo wrer i ke kpap ' ma kiri s'ra wa i bari ogie ngeri ke ye-a, mie inke bo wrer beye me b'ra sua la mai.